Zaho alohaka sy de mpandeha any ivelany loatra fa misy olona fianankaviànanay foagna mandeha ivelany de zareo indraika agnatin'ny isan-taona mandeha mandeha magnano vakansy any ivelany de zareo foagna ohatra hoe mandritran'ny vôlan-draika zareo de akagny maharitra satria vakansy de lavalava.